Preferisu fe ën travai ch'a m'pias anche së lë stipendi al ën po pi bas përché fe ën travai ch'a pias pa al e propi dificil, la giurnà al e trop lunga <hesitation> e preferisu aghé avei <hesitation> menu 'd soldi ma ese cuntent d'ël travai chë fas